екі шыңда тұр екенмін
сонда пайғамбарым мұхаммед мұстафа салалаху алейхи уассалам кеватыр деген дауыс келді көктен аспаннан
сол кісі қолын жайып алақанын жайып біраз бата берді бірақ не дегені есімде емес
берік бақсыға пайғамбардың өзі аян беріпті
жақсы жақсы сөздер айтады жақсы өздеріне сендіріп қоятын болса адам өзіне өзіне сенсе әрі қарай уже ауру да жойылып кетеді ол психология ғой мысалы
ақ киінген ақсақал келіп ата жолын жалғастыруды бұйырған
аян береді менің түсіме кіріп ы аян берді мен содан осындай болдым деген енді бәрі енді құдай өзі кешірсін оның бәрі өтірік
содан бері кісі қарап дем салып ем жасап келеді
адамның бойындағы жын жыбыр дуа болсын қара күш болсын адамның бойынан көтеріліп шығады
қолында қобыз қонышында қамшы асатаяғы да әрдайым жанында
жоқ менің ойымша бұл кісінің өзінде де сондай бір проблема болған секілді ғой кіріп кеткен секілді
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
берік ерболат түсінде пайғамбарымыз аян беріп бақсылық жолға түскен
екі мың он екінші жылдан бері адам қарайды
өзін бақсымын дейді бақсы деген кім
тылсым әлеммен соның ішінде ата баба рухтарымен керек десеңіз жындармен байланыс жасай алатын тәуіптік яғни адамдарды түрлі әдіс тәсілдермен емдеумен айналысатын маман
назарларыңыз экранда болсын алдымен сюжет көріп алайық
түсінде пайғамбар аян беріп емшілік жолмен жүруің керек деп ескерткелі бері берік ерболатұлы күнде түске дейін кісі қарап келеді
түркістан облысы сарыағаш ауданына қарасты жылға ауылының тұрғыны өзін бақсымын дейді
ерекшелігі сол ем үшін бірде бір дәрілік шөп немесе медициналық препараттарды қолданбайды
дертіне дауа іздеп келген адамға шипаны өзінің аспаптарынан табады мыс
емшілік еткен төрт жылдың ішінде талай адамды ауруынан құлан таза айықтырып жіберген
ең бірінші бұл жолға түскеніме себепші болған нәрсе мен бес жыл бойы қатты ауырдым денсаулығым болмады
мына өзбекстанға барып тіптен жүрегіме операция да жасаттым
оң жақ аяқ қолым істемей біраз үйде жаттым
содан қатты ауырып врачтардан диагноз қоя алмады
содан кейін түстер көрдім түсімде пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам деп қоямын сол кісіні көрдім
сол кісі келіп үлкен атты атпен ақ атпен қанаты бар ат болады ғой кәдімгі сондай атпен келіп ақ батасын берді түсімде
сол сол күннен бастап түсімде жаңағыдай түркістанды көре бастадым неше түрлі аяндар көре бастадым
содан мына осы жолға түсуім керек деп содан аян келе бастағаннан кейін құран оқыдым әулиеге шықтым
содан мына денсаулығым тіктеле бастады
енді мен алда жалда бір адам қараймын деп бата алған жоқпын жолға түскен жоқ
мен өзім медицина жағынан жаңағы медколледжді бітіргеннен кейін ауылда больницамыз бар сол больницада жұмыс істейміз деп ниет қылып сөйтіп бітіргенмін ғой
бірақ толық жұмыс істей алмадым мен тек қана осы жолға түсу керек болды тек қана адам қарау керек болды
соның арқасында бізде бір адам келді екі адам келді соның бір екеуін қарадым
содан сол халыққа жайылып бірте бірте адамдар келе бастады соның арқасында ем қонып
әйтеуір бір алладан ғой менен емес емнің бәрі алладан
осы сол жолға себепші болып қатты денсаулығым кеткен екен осы жол түсті
беріктің нағашы жағынан арғы аталары да үлкен бақсылар болған екен
ал өз аталары қасиетті құран ұстап қамшымен дем салушы құрметті кісілер дейді
клиенттерінің ішінде ауылдастарынан бөлек басқа қалаларды қоспағанда алыс жақын шетелдің азаматтары да бар
ал жете алмағандарын суретіне қарап қашықтан емдейтін қасиетке де ие екен
тарихы терімшілік дәуірінен тамыр тартатын шамандардың тас ғасырында бөлінген бір тармағы осы бақсылық жолында берік ерболатұлының тағы қандай қызықтары бар екенін өзінен сұрап білейік
бақсы берік ерболатұлы бүгін біздің студиямызда
қош келдіңіз аға ауыл аймақ аман ба
аман аман бірінші сұрақ жаңағы емдеп отырған адамдардың беттерін неге жауып қойдыңыз
ол ы кісілердің іштеріне жын кірген
о да толық еді толық шығармапсыздар олардың ішіне жын кірген
қобыз тартқан кезде адамның бойындағы жын жыбыр дуа болсын қарақшы болсын адамның бойынан көтеріліп шығады қобыздың кереметімен
мынандай ы жағдай болады жындардың өзінің алланың жаратқан бес әлемі бар
бірінші алла тағаланың өзінің әлемі ғайып оның адамзаттың
ол жағы түсінікті сонда бетін жапқан кезде не
бетін жапқан кезде бұның бойына ақ матаны жапқан кезде жын жыбыр бойынан шыға бастайды
қобыздың үні көтерілген кезде мысалға адамға от жақпайды ғой сол сияқты жындарға қобыздың үні жақпайды
ол кезде адам өзі бойынан шыңғырып шыға бастайды
ондай кезде кәдімгідей жынмен тікелей сөйлессе болады
жындардың өзінің жасы болады мұсылман кәпір болады сол арқылы
жын деген ы жалпы жындар әлемі туралы солар туралы көп естіп жүрміз
жастардың тілімен айтсақ жын деген хит болды соңғы кездері аға мхм
сіз қайдан білесіз оның ішінде жын бар екенін
жын бар екенін өзі адамның өзі ы тез ашуланшақ болады өз денсаулығы күрт кете бастайды кейде медицина жағынан ем қонбай қалады
жынмен сөйлескен бір оқиғаңызды айтып беріңізші аға
ең үлкен жынның жасы осы уақытқа дейін шығар мың тоғыз жүз қырық бес жасар жынмен сөйлестім
бұл ыыы бір келіншектің ішіне кіріп кеткен екен күйеуі бар
ол ыыы тоқтамай ауыра береді қысыла береді
келіншегі жаңағы күйеуіне өзінің ата енесіне пышақ алып жүгіре береді
өзінің есін білмейді
жаңа оқыған кезде ол кәдімгідей басылады шығады қайтадан кіріп кетеді шығады қайтадан
неше имамдарға барған молдаларға барған
енді кейде жынды шығара алмайтын кездер болады
бұндай кезде
шығардым ол жынды не дейді ол ол жын сөйлеген кезде ол жын ыыы
себебін сұрағанымда ы больницаға барған келіншек босанған
бізде қырық күн шілде ұстайды ғой қазақта
ол келіншек қырық күн шілдесін ұстап жүріп түнде әжетханаға жалаңбас шығып кеткен
сол уақытта ішіне кіріп кеткен екен содан кейін қанның иісімен жабысып қалған бойынан кете алмай қалған жаңағы жын
ол оқытылған біраз уақытқа шығады кейін қайтадан кіреді шығады сөйтіп жүре берген
кіріп шығып жүре берген иә иә
қобызбен оқыдық жаңағыдай қандадым
содан кейін әуелі бір алла менен емес шипа алладан ол келіншек қазір тәуір болып кетті аллаға шүкір бір алланың арқасы
аға жиі аян көреді екенсіз
бүгін біздің бағдарламамызға келетіңізді білдіңіз бе
алдын ала білдім ғой сездім ғой
қайдан білдіңіз өзі кейде түске аян береді
енді ы бізде мынандай нәрсе бар да
бақсылардың құлағына сыбырлайды келіп айтады екен дейді ол нәрсе болған емес осы уақытқа дейін
алты жылдан бері адам қараймын ғой
адамның өзінің он екі мүшесіне сезім береді түсінде аян береді сол арқылы көрсе
түсіңізде пендеміз ғой ток шоуына барасың деп аян берді ме сізге жоқ
өстіп сахнаны көрдім
сахнаны көрдіңіз иә ы ел алдында сөйлеп тұрғаныңызды көрдіңіз ғой
сахнада жиналған адамдарды көрдім
бақсылық жолға жалпы қалай келдіңіз қашан келдіңіз қанша жасыңызда келдіңіз бұл жолға
мен жаңағыда айттым ғой бес жыл бойы жүрегім ауырды
өзбекстанға барып операция жасады жүрегіме онда да ем қонбады
мына оң жақ аяқ қолым істемей жатқан кезде үйге әкеліп ыыы жаңағы границадан носилкамен алып өткен врачтар адам болмайды дайындала беріңіздер деп
одан кейін жаңағы үйде жатқан кезде түсімде пайғамбарым мұхаммед мұстафа салаллаху алейхи уассаламды көрдім
ол кісінің енді жүзінен сондай бір сұлулығын дидарын айтып жеткізу мүмкін емес
кәдімгі ұшатын пырақ ат болады ғой қазір ана ы мультфильмдерде мүйізі бар қанаты бар аттар болады ғой ұшатын пырақ ат сондай атпенен
артынан нөкерлері енді сансыз нөкер бар айтып жеткізе алмаймын ол кісілерді де
сол кісі аумин деді содан кейін ыыы жаңағыдай түсімде түркістанды көре бастадым
ол кісінің пайғамбар екенін қайдан білдіңіз
өйткені ыыы қатты ауырып кезімде биік шыңда тұр екенмін
бұл дүниеде жоқ нәрсе оны айтып жеткізу мүмкін емес тілменен
сонда пайғамбарым мұхаммед мұстафа салаллаху алейхи уассалам келіватыр деген дауыс келді көктен аспаннан
жаңағы биік шыңнан жерге секіріп түстім бір мөлдір тынық көл екен ана
қарасам пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам бері қарап келіватыр екен
сол кісі қолын жайып алақанын жайып біраз бата берді бірақ не дегені есімде емес
бірақ жаңағыдай жүзі дидары әлі көз алдымда неше жыл өтсе де енді ондай сұлу кісіні көрген
бойыңыздан бір бала кезіңізден бір ерекше қасиет байқағансыз ба
байқағаным ауыра бергенмін ауыра бергенмін бірақ ешқандай ем қонбаған
ол біздің әкеміз мысалға олар орысша заманда өмір сүргеннен кейін бұндай нәрсеге сенбеген ммм
түс көретінмін енді
сонда қанша жасыңызда түстіңіз бақсылық жасымда түстім қазір алты жыл болды алты жыл болды иә мхм
ата бабаларымның ішінде бақсылар болған дедіңіз
мынау ы ауылда санай ата мешіті бар ол менің бабамның атына берілген
нағашы жұрттан бақсылар болған яғни отты жалап тұрып шоқтың үстіне зікір салатын кісілер болған
бақсылық нағашы жұрттан келіп тұр
мынау әжем ы негізі менің татар башқұр былайша айтқанда
сол кісілерде ол кісінің әкесі сол ы башқұрияда дін басшысы болған
енді үш жақтан келіп тұрған нәрсе болып тұр ғой бұл қасиет
жаңа айтып қалдыңыз ғой от тұтатқан оттан жүрген деп
біздің білуімізше ыыы кітаптан әдебиеттен оқыған кинодан көрген бақсыларымыз бар
олардың ыыы киімдері де басқаша
алба жұлба киімдерді киіп алып жаңағы басына біреңені орап алып ыыы бір қорқынышты дауыспен зікір салып отты айналып топырақ шашып дегендей бұрынғынын бақсылары
қазіргінің бақсылары қандай сіз де сөйтіп жүресіз бе
ы жоқ ондай емес кәдімгі үйдің киімімен адам оқитын өзі киімдеріміз бар жаңағы сол киіммен кәдімгі үйдің киімі ғой
алда жалда жыртық киініп болмаса бірнәрсе жамылып ондай нәрсе қалған
қазір заманға қарай заманның ағымына қарай бұл нәрсе өзгерген
заманауи бақсысыз ғой яғни былайша айтқанда солай
енді үйге келіп алып жаңағыдай үйде үстіңізге алба жұлба киім киіп алып келген адамға шыңғырып айқайлап отырсаңыз
адамдар қашып кетеді ғой мынау мынаның өзін психбольницаға барып емдеу керек дейді ғой
яғни қорқытудың үркітудің қажеті жоқ иә үркітудің қажеті жоқ
сіздің еміңіздегі негізгі құрал не
құрал құранмен оқимын құранмен оқисыз
ел арасында мынандай әңгіме бар
енді бақсылар ең бірінші кезекте жын жыбырды қуады иә
осы тұста көпке түсініксіз мынандай бір жайт бар
олар өздеріне қызмет еткізу үшін де жындарды ұстайды дейді
жын рухтарының аты болады дейді әрқайсысының соларға сенуге болады ма
бақсыда бақсыда жын да болады аруақ та болады
сіздің көмекшілеріңіз бар ма сонда бар болса менде ондай нәрсе жоқ
мен құранмен оқимын жын жыбырды аластаймын шамам келгенше
енді айтыватырмын ғой мен алда жалда бір мықтымын болмаса жынның бәрін қырып саламын демеймін
біз себепші пендесіміз бәрі бір алладан жақсылық та жамандық та
шама келгенше қолымнан келгенше дем салып оқып беремін
ал жаңағы әңгіме қаншалықты рас көмекшілері болады деген
жоқ ондай жындарды көрмеппін көмекші болған
жын адамға көмектесуі мүмкін бе
енді ыыы қазіргі ы имамдардың тілінде солай айтады
жаңағы әр бақсының өзінің қызмет ететін жыны болады ол құлағына келіп сыбырлайды
ондай нәрсе менде болған емес

құмалақ ашасыз иә құмалақ ашамын иә
яғни болашақты болжайсыз
болжау негізі ата бабамыздан кеватырған нәрсе бұл баяғыдан кеватқан бағыздан кеватқан нәрсе
дін не дейді болашақты болжау туралы
дінде біразында қайтарады біразында енді тыйым салады біразында құптайды
имамдардың өзі екіге бөлініп кеткен
бұрынғы бұқарада самарқанда оқып келген имамдар бұл нәрсені қолдайды
ал жаңадан жаңағы ыыы египетке барып сол араб мемлекеттеріне барып келген имамдар енді бұл кісілер біраз қарсы шығыватыр
қараңызшы емшілікпен айналысасыз намаз оқисыз иә болашақты болжайсыз мхм
дінімізде көріпкелдікке тыйым салынған деп білеміз аллаға серік қосу
адамға білуге болатын нәрсе бар білуге болмайтын нәрсе бар
ғайыпты болжауға болашақты көруге болмайды дейді бұған көзқарасыңыз
бұған ыыы негізі жүсіп деген пайғамбар болған уақытысында
сол жүсіп пайғамбардың әкесі якуб пайғамбар ыыы кітап ашатын болған кітап ашатын яғни ол кісі бал ашатын болған кітаппенен рамка ашатын болған былайша айтқанда
міне сол кісілерден кеватқан нәрсе
ал бұл ы көріпкелдікпен айналысу ол шаманизмнан біздің түп қанымызға сіңіп кеткен нәрсе
оны ешкім шығара алмайды
мың араб келсін мың египетте оқып келсін мың имам келсін ол нәрсені қазақтан айыра алмайды өйткені бұл нәрсе біздің қанымызға сіңіп кеткен
сонау тәңірге табынушылық заманнан бері шаманизм дәуірінен бері кеватқан нәрсе
ол нәрсе онайлықпен кете қоймайды
яғни дінге оның қайшылығы жоқ қой

мынандай жағдай болады егер де адамның өлетінін яки болмаса сол ы жолын адастырып жіберетін нәрселер болуы мүмкін кейде бірақ сол өте бір ықтият болу керек
алдынан келген адамға жаман жағын ешқандай бақсы айтпауға тырысады тек қана жақсылықты
әрине адамға өзінің өлетін күнін білгені ешқандай
енді ы жолы болмай қатты қиналып келіп тұрған адамға біз бір жағы психолог есебінде жұмыс жасаймыз
ол кісіге біз рухани күш беруіміз керек
қатты мысалға қиналып келген адамға құдай қаласа сәл сабыр сақтаңыз мына жолыңыз ашылайын деп тұр бір алға ұмтылыңыз деп ниет қылсаңыз онда сенім оты оянады
аға мынаны айтыңызшы құмалақ ашасыз иә сіз қайдан білесіз алдағы болатын нәрсені
жүректе ы бойда он екі мүшенің сезімі болады
сол арқылы біліп отырса болады
түсіндіріп беріңізші маған кішкене түсініксіздеу болып тұр
ол нәрсені қалай сезесіз дегенім ғой бұл тылсым күш
бұны айтып жеткізу мүмкін емес
а бұл сізде бар тылсым күш бұл қасиет басқаларда жоқ бұл нәрсе иә
енді емшілерде болуы мүмкін енді әркімнің қасиеті әртүрлі
жоқ алдыңызға келіп отырған қарапайым адамда жоқ сізде бар иә сол сияқты
соны түсінбей отырмын ғой мен құлағыңызға біреу сыбырлайды ма әлде аян болып келеді ме әлде бетінде жазулы тұрады ма деген
аян болып келеді аян береді
аян болып келеді өзіңіз білмейсіз бірақ сезіп айтып отыра бересіз
ол бір тылсым күш қой психологияны оқыдыңыз ба аға психологияны оқыған жоқпын оқыған жоқсыз мхм
медициналық біліміңіз бар екенін білеміз бар
негізгі мамандығыңыз диплом бойынша емдеу ісі фельдшер ммм түсінікті
диплом бойынша жұмыс істедіңіз бе осы күнге дейін
жұмыс істедім алты ай жұмыс істедім бәрі болмады ол жерден шығып кеттім
осы жолға түсу керек болды осымен кетіватырмын міне
қандай ауруларды емдейсіз
алдыма келген барлық ауруға ем жасай беремін ауруды таңдамаймын
тіл көз бар дуа өткен бар жүре алмайтын да келеді көзі көрмейтін де келеді мың сан қандай ауру бар барлығы алдыма
сынық шыққан жоқ оған қарамаймыз
туберкулез рактың төртінші степеньдері болады ғой уже жақындап қалған ондай нәрселерге қарамай
одан бері болса құранның күшімен жаңағыда айттым ғой құран нұр құран шифа дейді соның күшімен емдесе болады адамды
біз себепші пендесіміз бәрі бір алладан шифа да дерт те
ммм енді мынаны айтыңыз аға м қызметіңіздің құны қандай қарапайым адамдар бара алады ма сізге
барлық адам келеді
керек болса жаңағы елдің басында отырған үлкен қызметтегі ағалар келеді өнер жұлдыздары келеді
барлық қарапайым халықтан бастап ел басқарыватқан кісілердің бәрі келеді
менде қызметіңіздің құны қанша құны жоқ
ниет қылып бергенін аламын бермесе дұғасын қылып отыра беремін
ең жаман көретін нәрсе біреудің қалтасына қарағанды ставка қойғанды жақтырмаймын
өйткені мен бұл қасиетті алладан сатып алсам сататын едім
эстрада жұлдыздары келді деп қалдыңыз ғой мхм
мәселен кімдер келді сізге
ы бізде мынандай нәрсе бар емшілерде алдымызға келген адамды түр тұлғасын ол кісі жайлы ақпарат айтылмайды
бұл кісі туралы ең болмаса біреуін айтыңыз ертең нұркизетке шықсын
жоқ айта лмаймын мен оны
өйткені айтыватырмын ғой қызметте ел басқарған ағалар да келеді мен олардың ешқайсысын айта алмаймын
өйткені бізге бұл нәрсе мысалы алдымызға келген адамдардың өмірбаянын айтады тарихын айтады кейде мұңын шағады оның бәрін біз сыр сақтауымыз керек
біздің емшінің ең бір ұстайтын қасиетті жолы сол
анау врачебная тайна дейді ғой дәрігерлердің өзара бақсылық құпия иә
оны ы басқа бақсылар айтуы мүмкін бірақ мен өзім айтпаймын өйткені ол нәрсені жаман көремін
олардың келгені енді маған абырой емес басқа емес
білесіз бірақ құмалақ ашпай адамға бір қарап білетін қасиетіңіз жоқ па жоқ
ол үшін адамның өзінің ниеті болуы керек
ниеті болса алдыма келсе жақсылап қолымнан келгенше шамам келгенше қарап бере аламын мхм
түсінікті мхм құмалақ ашып бермейсіз иә яғни студияда
біздің бағдарламаның болашағы туралы да айтып бермейсіз иә
студиядан соң айтып беремін бағдарлама біткен соң онда келістік ендеше жарайды
аса таяқты көріп тұрмын дауылпаз бар жаңа қобызыңызды көрдік мхм
алып келдіңіз бе қобызды

оркестрмен келеді ғой деп едім сізді
енді бұл құралдардың рөлдері қандай сол туралы айтып беріңіз
ең бірінші бақсының аспабы бұл қобыз қобыздан кейін дауылпаз ең бірінші жүгінетіні
өйткені осы арқылы адамның тәніне рухани күш беруге болады
адамның бойын жақсы тазартуға болады былайша айтқанда рухани күш алады
қобыз денеңді шымырлатады ол сөзсіз бірақ қалай әсер етеді
адамның бойына айттым ғой рухани күш береді ол әркім өзі адам өзі сезінеді ол нәрсені
ол біз былай сезіндің бе былай сезін деп айта алмаймыз әркім өзіне ол сезім береді
ал мынау дауылпазды оқыған кезде адамның бойында дуасы болса тіл көзі болса ілескен жабысқан жаңағы жын жыбыр болса даңғырлатқан кезде ол адам бойынан қашып кетеді
бұл асатаяқты ы түсіме аян беру арқылы түсіме аян берді
міне қарап тұрсаңыздар төбесінде қыран тұр қыран биіктен көрінетін нәрсе бұл
қыран ы қазақтың былайша айтқанда пірі өйткені жалауымызда да тұрған қыран ғой біздің
қазақтың қолдаушысы көкке көкке самғасын деген ниетпенен қыран бұны түсіме аян берді қыран қой деп
түсімде ы жаңағыдай сондай дауыстар келеді дауыстарды естимін
бірақ ыыы кейде біреулер жын жыбырдан келген дейді
бірақ жатар кезде дұғаны оқыса аят аль курсилерді сүрелерді дұғаларды оқып жататын болса адамға мына жын жыбыр жоламайды деген
өлімнен басқа ешнәрсе келмейді деген хадис бар
жатар кезде әйтеуір намазымызды оқып аллаға жалынып түннің тыныштығын бер деп жалынып жатамыз
міне сол кездерде күніге береді демеймін өзі ара арасында арасында келіп тұрады
сонда осы асатаяқты түсімде аян берді
яғни мынау қарап тұрсаңыздар төрт түлік бұл жерде
жақыннан көруге болады ма болады
жоқ сіз отыра беріңіз түсіндіріп айта беріңіз
бұл ы үш өгіздің мүйіз бұл ы ер адамның үш жұрты болады әр ер адамның ата жұрты ана жұрты қайын жұрты деген
міне үш жұрттың басын біріктіріп тұрған қыран көктен бұл аян келіп тұр деген сөз міне
үш жұртыңызға үш таңбаны іліп қойдыңыз ғой иә
үш жұрттың осының бәрі аянмен жасалды ма
аянмен жасалды мынаны ұстауға болады болады көріңіз
тоқ ұрмайды ма ештеңесі жоқ па
ауыр екен иә әжептәуір
енді мына төрт бас туралы айтып беріңіз жылқы
төрт түлік бұл ыыы жылқы ы біздің қазақтың ата бабамыздың ең байлығы да бары да нары да осы төрт түлік білесіздер
жылқы малы түйе малы қой мынау тұрғаныңыз ы жаңағыдай ы өгіз жылқы
бұларды түсіме аян берді осы төрт түлік
мен былайша айтқанда көкпарға шабатын аттарды малға кеватырған ылаң болсын қандай ауру болсын барып оқи беремін ммм малдың ы
ешкі жоқ қой мына жерде аға
енді ешкі ол жолы бөлек қой
мына қарап тұрсаңыз мына тіршілік ветеринармын дедіңіз бе
ы дем салуға болады кейде мысалға ветеринарлардың да қайтара алмайтын аурулары болады
дәрі дәрмек берсе де малдың қырылуы тоқтамайды ылаңбай ылаң жайлайтын кездер болады ғой
сол кезде оқытса сол ылаң тоқтайды
бағзы заманнан кеватқан нәрсе ол мен шығарған нәрсе емес бүгін ертең шыққан нәрсе емес ол нәрсе бағзыдан кеватырған нәрсе
мына көріп тұрғандарыңыз үш жылан
ы жылан былайша айтқанда адамның түсіне тез тез кірсе бұл аруақ яғни адамның басына бақ қонады деген ұғым бар қазақта
жылан уақытысында жәннаттың міне қарауылы болған жәннаттың қарауылы болған
сондықтан ы түсіме осы үш жыланды аян берді үш жыланды түсіріп беріңіз дедім
енді қалғанын жайлап жайлап ы мынау ы мынау тіршіліктің белгісі дейді
өстіп аянмен аянмен жайлап жайлап осы асатаяқ бітті мхм
жасұлан мырза студиямызға қош келдіңіз
енді бүгінгі тақырыпқа кейіпкерімізге қатысты ойыңыздан бірінші көріпкел бақсыға құмалақ аштыруға барасыз ба
енді ел алдында жүрген адамдардың бірісіз тіл көз деген болады
ы негізі ы бұл кісінің айтып отырғандарына негізі былай емдейтін шығар енді адамдарды былай
негізі бірақ та енді болашақты айтады дегенге былай қатты сене қоймаймын
ал негізі былай ы кезінде негізі пайғамбарларымыздың кезінде де болған ондай
ы бір бір ы оқиғаның болар алдында бір белгілі бір себептермен ы жеткізген де
бұл кісі содан кейін одан әрі қарай болжамдап мысалы ы әрі қарай ы істеген
но бірақ та енді адамдар енді бұл кісіге қарап отырсаңыз ыыы құранның аяттарымен емдеймін дейді
ол да бір жағы негізі ол бар ы әрине ол ол нәрсе бар
ыыы бірақ та енді бір алла біледі енді бұл кісі
бірақ та қаттырақ айта алмаймын бірақ мен өз басым сенбеймін көп бармаймын вообще бармаймын деп те айтуға болады
сол туралы айтып берсеңізші не үшін сенбейсіз
бір жағдай болды біз негізі ресторандарда той томалақта жүреміз ғой
сонда барсам бір ресторанға келіп бір кісі емдеватыр екен де
сол кісі ресторанның хозяйкасының белгілі бір комнатасын алған сонда соны айтады кіресің бе кіресің бе дейді
мен кіріп шықтым кіріп шықтым енді жай кіріп жай жүрген адамбыз ғой енді
кіріп шықтым тыңдадым былай қарадым да ол кісі айтыватыр маған қарады да
мен ішімнен аят аль курсиді оқи бастадым құранның аятын
ал ол кісі былай бүйтті былай істеді түк түк айта алмады
тек қана айтты сіздің тыныш екен вообще спокойный кісі екенсіз тыныш отыр екенсіз анау мынау деп
сіз сенесіз бе деді мен айттым сенбеймін ешқашан ы былай айтқанда қатты ондай нәрселерге
кімдер сенеді сонда
ы мне кажется ондай адамдар ы өздеріне сенімсіз адамдар сенетін секілді
мына кісіні қарап отырсаңыз біраз психология жағынан бар екен де
ы жақсы жақсы сөздер айтып жақсы өздеріне сендіріп қоятын болса адам өзіне өзіне сенсе әрі қарай уже ауру да жойылып кетеді
ол психология ғой мысалы
сен ауырмайсың сен жазылып кетесің сен күшті болып кетесің сен былай істесең деп
кәдімгі ы құранның аяттарын оқып енді жақсы психологиялық сөйтіп дем беріп отырса
сұрайын дегенмін сіз неше рет келу керек сізге ы толық жазылып
үш күн қарайды иә үш күн сондай мысалы
сондай сөйтіп каждый раз сөйтіп айтып айтып адамның миына не құйса менің ойымша адам өзі де былай тұрып кететін секілді
ешқандай емші де керек емес те
мне кажется адамдар ыыы сенімсіздік адамдар сенімсіз өзіне сол барады
жақсы психология туралы әңгіме қозғап қалдыңыз ғой ендеше осы жерде анаргүл ханымды сөзге тартайын біздің психолог маманымыз
студиямызға қош келдіңіз
жаңа бір сөзінде тыңдасаңыз айтып қалды мен жай жүргеннен кейін енді мен жай жүрген адаммын кіре салып
бәлкім сол ы сенім ниетте шығар емнің қону қонбауы әлде қалай ойлайсыз
психология не дейді бұл туралы жалпы болашақты болжау туралы
әр адамда ең күшті бір қабілет бар ол сенім деген
егер адам ы бір нәрсеге сенбейтін болса ешқандай іс әрекет те жүзеге аспайды
мысалы кез келген ауру мысалы басымыз ауырса іштің дәрісін беретін болсақ
бірақ сол адамға бас ауырған адамға ы яғни бұл дәрі ы ішіп алғаннан кейін басың ауырғаны басылады десек адамның сеніп сол дәріні ішкен кезде шынымен де бас ауруы басылады
енді емші балгерлер балгерлер деп жатамыз иә
мұнда ы адамның сеніміне де ы тікелей байланысты
мысалы сізге алдыңызға келген адам егер сенімсіздікпен келетін болса міндетті түрде оған ем жүрмейді деп ы ойлаймын иә
сол сияқты мысалы психологияда да бізге алдымызға келген адам біз оның ы жанын ы тыныштандырамыз стресстік күйзелістен шығаруға тырысамыз
көбінесе сенім ы балгер ы емшілерге баратын адамдар күйзеліске ы тез берілгіш ы стреске тез берілгіш ы тез ы уайымға салынатын адамдар
яғни ішкі жігері әлсіз адамдар ы көбінесе психологқа жүгініп жатады емші балгерлерге барып жатады
ы бұнда сенім өзіне деген сенімсіздігі яғни сенімі төмен болғандықтан яғни қолымнан келмейді мен жасай алмаймын
алдына қойған бір мақсатты ы қойған кезде ол мақсатты жүзеге ы асыратынын көре алмайды көз алдында
сондықтан ыыы осындай емші балгерлерге немесе психологқа жүгінеді
сол емшілерге жүгінетін адамдар психологиялық рухани жағынан азық алуы мүмкін яғни психологтарға да келетін адамдар
және біздің алдымызға да келген адамдар егер де біз психологиялық көмек көрсете алмайтын болсақ сол күйзелістен адамды шығара алмайтын болсақ
біз ыыы басқа өзіміздің әріптес маманымызға да сол кісіге ы кісіні жібере аламыз
емшілерге жібермейсіздер ме көріпкелдерге жоқ жібермейміз
тылсым күш туралы болашақты болжау туралы психология не дейді
онда енді адам ы өз болашағын білген сайын ы одан сайын қызығушылық арта түседі
тағы да білсем екен тағы емшіге барсам екен не айтады екен деген сияқты қызығушылық та оянып кетуі мүмкін
онда адам шекті білуі қажет
егер де дәл осы кезде бір шектен ы тіпті шыға алмайтын ыыы жағдайды көретін болса
онда ы сондай бір жағдайға жүгінетін болса ол шешімін тауып әрі қарай өзі ы жұмыс істеп кетуі керек
адам өз өміріне өзі жауапты болып келеді
ол емшіге барғанмен ол сауығып кетуі мүмкін рухани азық алуы мүмкін
а яғни емшілердің ыыы қиын жағдайға ұшыраса тағы да ол күйзеліске ұшрауы
яғни емші бақсы балгер көріпкелдердің ең негізгі құралы ең бірінші құралы қобыз да емес асатаяқ дауылпаз да емес ең бірінші құралы сенім дейсіз иә
сенімде иә міндетті түрде
арқасы бар деп жатады қазақ бір ерекше қасиеті бар атадан балаға берілген бір ыыы көзге көрінбейтін бір қыры бар деп жатады
ол не болуы мүмкін
енді әр адамның ы мінез құлқында бірнеше программалар болады
адам сол ы мінез құлықтың тек қана бір қабілетін ы жүзеге асырады
мысалы ашуланшақтықты жиі қолданады
бір адамдар мейірімділікті жиі қолданады
ы сол адамға байланысты яғни ішкі і сезіміне байланысты болып келеді
ана кісі жаңа түсіндіріватыр ғой енді бәрі таяғын бәрін мысалы қарасаңыз жай қарапайым таяқ қой негізі
просто бір сөйлей алады да ол кісі
мысалы басқа бір кісі түсіндіретін болса оны дұрыс түсіндіре алмаушы еді мысалы
сондықтан мен ойлаймын бұл кісінің де өзінің бір қасиеті бар да сондай адамдарды тартып алып адамдар
негізі адамдармен көп нәрсе бұндай емшілерге барып көп ыыы не увлекаться надо дейді ғой
олармен азартта болып кетуі мүмкін
бұл кісілер мысалы әулие аралап кетпеуі керек пе
өйткені жақындаған сайын адамдар алладан уже алшақтай бастайды
уже аллаға сенбейді адамға сенеді де емшіге сенеді
содан кейін бұл сондайды көргеннен кейін бір белгілі адамдардың алдында бір перде болады да
мысалы біз әр адамды қорғайтын бір өзіміздің періштелеріміз болады
ал енді адам уже өзі шектен шығып кеткен кезде осындай жерлерге жерлерге аллаға ширк қосатын жерлерге барған кезде
уже алланың ы былай айтқанда қорғауынан алынып қалады да и ол кезде уже жын шайтан дейміз ғой солар келеді де ойына келгенін істейді
келеді де айтады сен тағы да ана емшіге бару керексің
сен тағы да ананы сатып барып осындай құрбан шалу керексің деген секілді
ы сондай адамдар болады үйіндегі заттарын сатып немесе бір нәрселерін апарып ыыы
расымен де сондай оқиғаларды көп естідік қой
әулие аралап ана жерге барып жүз қой сой мына жерге барып ы жиырма өгіз сой деген сияқты
тапқан таянғанын сондай киелі жерлерге барып төгіп шашып немесе емшіге беріп
тіпті сорақысы сол ыыы алаяқтарға жем болып қалып жатқан да адамдар бар ол неден
енді бізде психологияда көбінесе енді ғылым ыыы ретінде ы дәлелденген
адам бір уақытта шығын шығару қажет
шығын шығарған кезде оның орнына міндетті түрде і қайтарым болады
егер адам бір нәрсені беретін аяп беретін болса ол шынымен де ол адамға ы керісінше кері әсерін тигізуі мүмкін
ал егер шын пейілмен беретін болса мысалы қойды соятын болса иә шынымен соған сеніп шынымен де менің өмірім жақсарады десе бұл ы сенімі ы жақсылық болуы да мүмкін
берік аға жаңағы сұрақты сізге қояйыншы
енді мынандай нәрсе болады
енді халықтың бәрінің жағдайы бірдей емес бәрінің жағдайы бірдей емес
мен алдыма келген адамдарға алда жалда аруаққа сыйыныңдар болмаса ана әулиеге бар табыныңдар демеймін
шифа бір алладан біз себепші пендесіміз
келген әрбір келген адамға айтамын үйлеріңнен шығарда ниет қылып дәрет алыңдар иә алла менің жолымды ашып бойыма дертіме шифаңды бер осы пенде себепші болсын біз себепші пендесіміз
иә мен жаңағыда айттым ғой мен біреудің жолын ашып жіберемін болмаса сені аяққа тұрғызып жіберемін гарантия деген нәрсе аузымнан шыққан емес
әулие араладыңыз ба
зияратқа рұқсат берілген дінде де
ол барып иә ы пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассаламның хадисі бар
әрбір пенденің дейді қабірі дейді бір жәннаттың шұнқыры иә болмаса бір тозақтың шұңқыры дейді
енді әулие кісілер аллаға жақын болқан уәли құлдар ғой
олардың басына барып дұға қылса мешіттерге дұға қылса әрине дұға тілектер
жасұланның сөзімен келісесіз бе жаңағы
ы жаңағы ы иә әрине бұл кісінің сөзі дұрыс орынды келісемін
мынандай жағдайлар болады жағдайы келсін келмесін бала шағасы шиеттей аш болып отырған ы кісілер осындай бір емшілерге барады
ол кісілер келеді де бір жерге малды апарып сой дейді бала шағасының аузынан жырады да қарыз құрыз қылады да барып құрбандық шалады
ол әрине қабыл болмайды
шамасы жеткен адам алла жолына құрбандық шалса артылған адам артылса
артылмаса алда жалда жаңағыда айттым ғой ставка пәленбай сома әкел пәленбай теңге әкел мен сенің жолыңды ашып беремін
ең жаман көретін нәрсе менің сол ставка қою шамасы жетпеген нәрсеге адамды мәжбүрлеу дұрыс емес рахмет
анаргүл ханым қандай типтегі адамдар бақсы балгер көріпкел болады емші болады
енді психология тылсым күшті мойындамайтын болып тұр ғой жаңағы сіздің сөзіңізден ұққаным
иә оны басқаша ғылыми түрде түсіндіргісі келеді
енді тылсым жағынан бұл адамға сенім болып тұр ғой
адам кез келген нәрсені егер сенетін болса типтегі адамдар қолынан барлығы жүзеге асырылады
қандай типтегі адамдар сендіре алады елді жиып
ы мұнда енді психологиялық тұрғыда айтатын болсақ ол адамға портрет беретін болсақ мысалы емші балгерлерге иә
ы мында енді і екі типке бөлетін бөлуге болады мысалы
шынайы емшілер болады шынайы емес яғни ақша үшін і жол қуғандар және де өзінің денсаулығы үшін ы емшілік жолын таңдағандар
ы енді ы ақша жағынан ы яғни қандай аферистік ы емшілерді айтуға болады
яғни сендіре алады міндетті түрде
бірінші ы айтады осындай осындай ақшаны әкеліп бер сол кезде ғана сенің ыыы жолың ашылады сол кезде ғана сенің емің жүреді
ал бір емшілер бар ыыы кел енді біршама саған ы көмек беремін деген сияқты
онда енді адамдар көбінесе ыыы емші бақсы иә бұнда алдына адамдар келеді емделеді рахметін айтатын да адамдар болады
сол кезде адамның бойында сенімділік пайда болады
өзіне сенімділік жүріс тұрысында да ыыы адамның көзіне тік қарау ы ұялмау қысылмау ы өзін ы еркін ойын жеткізе білу
және де ы адамның ы жалпы ең бастысы ы қару ретінде қолданатын яғни сен маған келу керексің
сол кезде ғана сенің ыыы қолыңнан барлығы жүзеге асырады ы жұмысың алға басады деген сияқты
роза апай сәлеметсіз бе бұрын енді бақсы балгерлерге деген құрмет ерекше болған ғой
ұшықтау кірне салу деген әліге дейін бар ғой
бірақ соңғы кездері ыыы халық емшілеріне деген сенім аздап сейілген сияқты
оның себебі не деп ойлайсыз
енді қазіргі заманда ы қолданыватыр ғой бұрынғы ненің бәрін қайта шығыватыр ғой
мен енді ммм емшіге өзім тікелей барған жоқпын мен
бірақ немеремді апарғаным бар немеремді
енді ол ы оны біле тұра ол ы ондай аурумен жазылмайтынын біле тұра сонда да бір себебі тиер деп сонда да барып барғанбыз болған
өзіңіздің көзқарасыңыз қандай
дәстүрлі медицина емдей алмаған немесе дәрігерлер көмектесе алмаған адамға құмалақ ондай адамды құмалақ құтқару мүмкін бе
ыыы мен мысалы өзім осы ыыы жаз айынан ауырдым жаңағы траничный нерв деген
сонда ы ем салғыз ем салғыз дегеннен кейін әбдіманап деген молда кісіні ы тауып бізде ыыы жоқ екен оқитын біздің мешіттерде ы звондаған кезде
ол кісілер айтты осындай арнайы оқитын адам бар деп
сол телефонды алып звондап ы қыздарым сөйтіп ем салғыздым
енді ем жақсы дейді ғой ем салғыздым ы бетім қисайып не қылып қалған кезде
көмектесті енді жазылып кеттіңіз бе
алладан ба одан ба ы дәрі дәрмектен бе білмеймін ғой әйтеуір жақсымын шүкір аллаға
дәрі дәрмекті де қабылдадыңыз емшіге де бардыңыз иә бәрін ммм
алтын ине салғыздық жаңағы бәрін істедік қой
қайсы көмектескенін білмейсіз
білмеймін мен қайсы екенін енді түсінікті
тоқтамыс ата студиямызға қош келдіңіз
аға енді домбыра тартатын қазақ көп бірақ құрманғазы біреу дейді ғой расымен солай
шын емшілерде емшінің де емшісі бар
бірақ қазір өкінішке қарай ақша табудың амалы ма өтірік емшілер де көбейіп кетті
бұдан нағыз қабілетті қасиетті емшілер жапа шегуі мүмкін бе
әбден мүмкін деп ойлаймын
емші деген өте қиын не ғой м
медицинаға адам сенбей емшіге барып емделсе жаңағы қобызымен емдеймін деп отыр ғой
әбден мүмкін көмектесуі
адамның жаңағы психолог айтқандай адам сеніп барса міндетті түрде көмектеседі
сондықтан мен өзім ешқашан бақсыға барып көрген емеспін бірақ
егер не етсе адам соны сеніп барса көмектеседі деп
жақсы ол туралы айтылды ғой енді жаңағы емшілікті ақша табудың амалына айналдырып алған алаяқтар туралы айтсаңыз
ондайлар бар ғой әрине оны міндетті түрде бар деп айта алмаймын оны
әркім өзінің несіне байланысты адамгершілігіне байланысты ғой деп ойлаймын оны
ы біреу кәсіп қылатын ма екен біреу шын халыққа көмектеседі ме деп ойлаймын онысын
мен міндетті түрде алаяқ деп айта алмаймын енді
өйткені ондай кісілермен жақсы бизнес дейік бақсылық бизнес дейік жасұлан мырза
бизнес қой ол былай айтқанда үлкен бизнес ол арнайы мысалы
менің ойымша мысалы жаңа да айтып отыр емшілеріміздің өзі мысалы ол түркістанға арыстанбаб сол кісілерге мысалы барып олардан көмек сұраудың керек емес
но бірақ та енді сол жаққа қыдырып как туризм ретінде көріп мысалы әйгілі сондай ы рухани кісілерді көріп басына құран оқып құран бағыштап қайтуға болады
ал енді оған барып арнайы барып олардың қабірлерін сүйіп жасап айналып ондай керек емес
менің ойымша былай қарап отырсаңыз біз жиырма бірінші ғасырда өмір сүріватырмыз
қазіргі сондай медицина сондай дамып кеткен соншалықты адамның миын алып басқа бір адамға салып жатқан кездер де бар жүрегін ауыстырып жатқан жағдай бар
мысалы қарайтын болсақ мына жерде қазір емшіге мына жаңа қобыз болсын мына немесе ететін болып мысалы
ы былай қарасаңыз өзіңіз мысалы қобызды былай өзін тыңдасаңыз былай тынышталып бүйтіп тыңдасаңыз өзіңнің бір жандүниеңіз шымырлап өзің бір рухани көтеріліп кетесің де
оның үстіне оның үстіне былай зікірді айтатын болса мне кажется адамның ішіндегі әрқайсысы жын болса ол шығып кетеді деп ойлаймын да мысалы
олардың да бір өздерінің бұл кісі енді көріп отырсам оқыған кісі де біраз оқыған ізденген қараған
ы мысалы звуктар айтқызу қандай неменелерді мысалы қорқады олар қандай онда действовать етеді соны
енді былай айтқанда бұл кісі енді өзінің мамандық ретінде мысалы тек адамның жүйке жүйесінің тетіктерін біледі дейсіз ғой иә
сол бәрін дәл әсер дамытқан сол бағытта жүрген сол салада жүргеннен кейін қарап қарастырып жан жағын бәрін қарап
сондықтан өзі айтып отыр ғой мына жерден мынау келеді мына жерде мынау келмейді мынау мына жерде келеді деп
енді ол жаққа біз енді мен өзім халыққа айтарым мысалы ондай нәрсеге көп сенбей тек қана алладан сұрап
бұл кісінің айтып отырғаны мешітте де бізге де айтады деп ойлаймын өз басым
жамал апай шынында да міне мынау бизнес болғаны көп қой өздерің де көріп отырсыңдар көшеде не салып отырады
базардың маңы иә иә мына құмалақшылардың ордасы болған сонда иә
шынында да ол ы сондай көбейіп кеткен
адам базар жағалап жүруші ме еді апа
кабинет ашып алып екі рет кел ананы алып кел бүйт сөйт көп қой
сабыны ды әкел суыңды әкел бірнәрсе бірнәрсе ол көп ондай көп
міне мына баланы шынында да көріп отырмын бұл құранға құранмен оқиды
бұл кісі даже бізге біз барсақ бұл айтады апа сіз мынаны оқысаңыз дұрыс болады деп просто достоверно қайсысы қай дұғаны оқуға
біз мына білмейтін адам мына мына дұғаны мына ауырғанда оқыңыз мына жол болмай тұрды айтады
соны біз оқып кетеміз өзіміз бұл айтып берсе жазып берсе оған шын жүректен нетсе
аналар ойбай сен ертең бүйтесің бүйтесің сөйтесің
жақсы апа құранның емдейтіні анық анық сенімнің емдейтіні анық
ал енді жаңағы ыыы аян беріп мынандай дүниелер жаса деп тылсым күш біреу біреуге сөйтіп айтқан ол дұрыс емес
ол дұрыс емес анда барыңдар мұнда барыңдар ол дұрыс емес
жоқ ыыы берік ағамыздың ы түсінде аян көріп аян арқылы әрекет еткені қаншалық
өзіне түс көріп аян беруге мүмкін өзіне емшінің өзіне
бірақ сол емші анау ы бизнес істейтін емшілер өтірік анда барыңдар мұнда барыңдар адамдарды жинап алып алып барады
ол совсем дұрыс емес
мәселесіне келетін болсақ ыыы айтады ғой пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам түсіне кірді деп отыр ғой
негізі былай қарасаңыздар пайғамбардың келбетінде ешқандай жын шайтан келе алмайды
шын келе алмайды ол құранда да жазылған ол пайғамбарымыздың өзінде айтылған
ы пайғамбардың келбетінде ешқандай жын келмейді
егер де мынау бауырымыз айтып отырғаны шын болатын болса солай келді десе ол жерде сен уже айтпай ақ түсінесің ол пайғамбар келіватқанын сенің түсіңе
бірінші екінші ешқандай нағыз ыыы емші ешқашан да өзін рекламировать етпейді иә иә
мен сондаймын мен мұндаймын маған келіңдер бұл уже бизнес болып кетті
егер де шын ол емші деген ол қалай мысалы
бақсылар дейді иә мысалы емшілер ы әулие кісілер дейді олар былай қарасаңыз бір бастық бар дейік иә мысалы бір бастық оның көмекшілері бар
сен енді сразу бастыққа барсаң саған ол айтуы мүмкін жоқ деп қалуы мүмкін де
сен мысалы через көмекші арқылы барсаң как то саған біраз уже оңайлау болады да
жолын көрсетеді сол секілді бұл кісілер де енді шын нағыз емші болып құран аяттарын жаттап ыыы түсіне аян кіріп сөйтіп өзі өйтіп жүретін болса
таза ұстанып намазын оқып сөйтіп жүретін болса бұл кісілерге келген кезде бұл кісілер мысалы ы жолын біледі де аллаға
ауыздары дұғалы ауыз дейді ғой
дұғасын беріп батасын беріп сендіріп мысалы бір су берсе де адамды жазылтып жіберуі мүмкін
но бірақ та енді болашағымды айтып береді болашағымды істеп береді деген ол болмайды
жолымды ашады жолымды жабады суретіне суретке қатысты бір сұрағым бар сізге берік аға
берік аға келе алмағандарды сурет арқылы емдеймін депсіз
соны түсінбей тұрмын мен қалай ол
арқылы жаңағыдай аты жөнін жазады әкесінің атын өзінің атын
соны аллаға дұға қыламыз а сіз сол кісі үшін дұға тілейсіз
дұға тілейміз былай ем жібере алмайсыз ғой жоқ
ондай жоқ қой былай ғой
мына кісілер дұрыс айтады емшінің де емшісі бар иә
алла жолында дұрыс емші өзін реклама қылмайды
одан кейінгі мәселе ы менің ем жасағаным ақым жоқ дедім ғой бұл мен үшін табыс көзі емес
кәсібім бар мал шаруашылығым бар басқа кәсібім бар
бұл мен үшін жаңағыдай күнкөріс көзі емес
шамам келгенше қолымнан келгенше халыққа жәрдемім тисе
жердің қай нүктесінде жүрсең де біреу үшін дұға тілеуге болады
әдетте қажылыққа кетіп бара жатқан адамдарға айтып жатамыз мен үшін дұға ет деп
сіздікі сол болып тұр ғой мен қашықтықтан емдейді дегенге түсінбей қашықтықтан қалай емдейді бұл кісі хат арқылы емдейді ме деп
өзінің атын жазып береді суретін
енді жаңағыдай сол арқылы дұға қыламын аят аль курсилерді жаңағы бакара сүрелерін ясин сүрелерін оқып иә алла осы пенденің бойына шифасын бер жолы ашылмай жатса жолы ашылсын
бойында жаңағыдай дерті болса аяққа тұрғыз жеңілдік деп түсінікті аға
бес жыл ауырдым дедіңіз ғой мхм
қай жеріңіз ауырды қалай ауырдыңыз сол туралы қысқаша айтып беріңізші
жүрегім ыыы жүрегім ауырды одан кейін мына қазір семірдім ғой ол кезде қырық алты ақ кило едім
қазір құдайға шүкір бірге бір қостым сексен сегіз килодай болып қалдым
сол ауырған кезімде бес жыл бойы уколды салады укол дарымайды
бір врачтар бауырына операция ауыр деді қара талақты алып тастау керек деді
біреулер бауыры ауырады біреулер жүрегі ауырмайды деді
может сіздің өзіңізге жын кіріп кеткен шығар
мен ол кезде оқытылдым
бізде жын шығаратын кісілер болды соларға барған едім ол кісілерден ем қонбады медицинадан да ем қонбады
диагноз қойды ма иә имамдарға
порок сердца деп диагноз қойды сөйтіп жүрегіме операция жасады
бірақ одан да нәтиже болмады ол м
содан кейін тек түсімде пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассаламды көрдім
содан сол туралы сұрағым бар психологқа
сіз ренжімеңіз мен журналист болған соң ыыы барлығын анықтап біліп алуым керек сіз ренжімеңіз
анаргүл ханым адам әдетте жиі ауырса ы дертіне дауа таппай қиналып жүрген кезде түстер көріп соны аянмен шатастырып алуы мүмкін бе
енді адамның ы жалпы түсі де ол психология ғылымы дәлелдеп тастаған
адамның ы ұйықтаған кезде санасы сөнбейді
адам егер өзінің өмірде ы бір қиыншылықтың жолын таба алмай жүрген кезде өзіне сұрақ қойып ұйықтайтын болса ол түсінде ы жауабын ала алады
ағамыздың көргені өзінің денсаулығына байланысты емес пе
ы жоқ бұл денсаулыққа байланысты деп айта алмаймын
адамның енді денсаулығы кейде мысалы бала адам ыыы тұмауға тез жайсыз жатып дегенім ғой мен
ы жиі ауыратын адамдар көбінесе ауруға қандай адамдар беріледі
көбінесе ыыы назарды талап ететін махабатты талап ететін адамдар іштей санасыз түрде адам ауырып қалады
сол кезде санасыз түрде адамға айтып жатады яғни мен ауырып қалсам маған назар көбірек аударылады маған махаббат көбірек беріледі деген сияқты
енді бұл кісінің ыыы мәселесіне келетін болсақ
бұнда енді ол кісі түс арқылы өзінің ыыы өмірде шеше алмайтын ы дүниелерді түсін арқылы көріп
с қажет нәрсені көрген демекшісіз ғой былайша айтқанда қажетті нәрсе
сонда ол аян емес пе
ы адамның яғни ыыы адамға жол көрсететін түстер болады
ол психология ғылымында дәлелдеп ы тастаған
кейбір адамдар мысалы өмірде біз бір нәрсені жасап жатамыз иә кейбір түстер қайта қайта бізде түсімізге келе береді
өйткені ол біздің шешу осы өмірдегі шешу мәселенің шешу жолы болып саналады
сол кезде ы жалпы адамның ы түсі өте сан түрлі болып келеді
енді негізі адамдар ауырған кездерде түнде де мысалы сандырақтап жатады ғой өздерімен өздері қорқып мысалы
элементарно мысалы түс дегенде қалай түс деген кезде мысалы әртүрлі түстер болады
мысалы түнде қорқынышты кино көрсең мысалы жатар кезде сен ұйықтайсың сол қорқынышты түс көресің
сондықтан мысалы бір жақсы ислам түрде мысалы бір кино көрсең мысалы сондай бір кино түсіңе кіруі мүмкін сол секілді де
бұл жерде енді байқау керек мен менің айтқым келіп отырғаным просто бауырларым байқау керек те бұндай нәрсені
көп ыыы увлекаться етпеу керек негізі
ы өйткені кейбір адамдар мысалы кезінде сондай сахабалар болған бір көшемен жүрген кезде сол көшедегі жын шайтандар келесі көшеге қашқан
өйткені ол кісі рухани мықты кісі болған да
любой мысалы көріп былай сөйлеп тұрып қасыңда жын тұр екенін көретіндей сондай дәрежеде болған
олардың рухани мықты болған олар көптеген кәдімгідей сондай тақуа кісі болған
ал егер де біз енді әлсіз болып и осындай нәрсемен айналысып осындай нәрсемен ойнап оны бизнес қылатын болсақ
ол ең ақырында айналып келген кезде солардың құлы болып кетеміз де
аты жамандар өзімізге кіріп кетуі мүмкін дейсіз ғой
сол мен мысалы бір история бар да бір ы жоқ оқиғаның керегі жоқ
сонымен не болды сонда
басын сандырақтан бастап келдіңіз де жаңағы
жоқ менің ойымша бұл кісінің өзінде де сондай бір проблема болған секілді ғой
кіріп кеткен секілді соны біз ізденген мысалы рухани іздеген іздеген іздеген бір түс көрген сосын
ал жаңағы ақ атпен келген кім болды екен көк мөлдір судың жанындағы
білмеймі енді ақ атпен келді ме
алия апай сіз қалай ойлайсыз
мен енді бағанадан бері араласпай отырдым
өзімнің басымнан сәл нәрсе айтып кетейін сенесіз бе сенесіз бе сенбейсіз бе деген сұраққа жауап айтқым келіп тұр
мен енді бала кезімде әжем болды
әжем заманбек деген кісінің көп айтушы еді бақсылық қасиетін
одан кейін өзім тұрмысқа шыққаннан кейін жолдасымның бөле апасы болды жанылқан апа
ол кісі осы кейінгі жылдарға шейін бақсылық қызмет атқарды енді естушілер бар шығар
сондықтан мен ойлаймын енді бар нәрсе сенімге байланысты шығар деп
ыыы бұл бағана кіргеннен айтыватырмыз біз көп кісілер мына кісілер бәріміз жиналып
өте жүзінен нұр жанған кісі екен берік
жаңағы кімнің сөзіне қарап ойлаймын енді бұл сіздің ішіңізге сондай кіріп кетті дегенге тура келмейтін нәрсені айтып
жоқ мен сол кезде ауырған кезде деп отырмын да
жақсы енді менің сұрағыма жауап беріңіз
қалай ойлайсыз әлгі аян ба әлде ол бір қиналған кезде көрген жайсыз жатқаннан көрген түс пе
аян болса жаңағы ақ атты кім болуы мүмкін
енді негізі аян болуы мүмкін ол
ол мен өзім кішкентайымнан солай естіп келемін
адамда ыыы қасиетсіз адам болмайды дейді кез келген адамда болады сол қасиет дейді
енді біреуге үлкен жағдайда беріледі біреуге жаңағы ыыы қолданбай оны қасиетті қадірлемей тұтпағандықтан ол қасиет жоғалып кетеді деп естіп жатырмын
сол сияқты бұл кісіге аяннан келген деп ойлаймын
ыыы ал енді ақ аттыға келетін болсақ енді мүмкін жаңағы өзі ойлағандай шығар
ыыы жоқ әлде үлкен ата бабалары шығар или өзінің жаңағы ыыы өзіне берейін деген қасиеттің иесі шығар деп ойлаймын
басқа менде ондай ой жоқ түсінікті иә
ендеше басқа сұрақ қояйын сізге
дәрігерлер оның ішінде хирургтер онкологтар айтады емшілерді аралап аралап әбден уақыты өтіп өлуге таяған шақта алдыма келді ештеңе істей алмадым деген дәрігерлерді көрдім
бұған қатысты ойыңыз
біреу ы мақтаны майға батырып қыздырып бас дейді тағы бір ыыы бірдеңелерді айтады
бірақ ісікпен қатерлі ісікпен күресудің жолы ол емес еді деп жатады осыған қатысты ойыңыз
енді жана айтылып кетті ғой мына ыыы медицинаның да дамыған кезі қазір
жүректі ы ауыстырып жатырмыз миды ауыстырыватырмыз
сол сияқты ол меніңше енді ол ісік қатерінің емі табылғанша дәрігер де көмектесе алмайды
егер енді қазір табылыватыр деп айтылыватыр
енді өмірін ұзартуы мүмкін бірақ ем қонуы аллаға байланысты шығар
осы сұраққа қатысты кімнің айтары бар құрметті қонақтар осы жаңағы уақытын өткізіп алуға қатысты
енді мен ыыы ғалым мына бір кішкене осы телестудияға мен бірнеше рет келдім
осы мынау ы негізгі тақырыптар осы емші ы емшілер туралы болды
сонда менің ойлағаным ы бір түйгенім барлық емшілер де менің ойымша бұлар күшті психологтар
мынау адамға ы бұл емшілерге келетін адамдар өзіне сенімсіз адамдар болуы мүмкін
содан кейін ы бірінші екінші мынау барлығының айтатыны мен түсімде аян көрдім маған аян берді аян берді
ы өткенде бір телестудияға осындай емші келді
бір үлкен кресло жасады мына жерде бүркіті бар мына жерде жолбарысы бар
енді ол кісі тек қана аянмен жүріп тұратын адам екен иә
өздігінен ештеңе істемейді ол ағамыз
иә сондықтан мен ойлаймын ол ы әркімнің өзінің ішінде і негізгі бір қатты сенімі болуы керек
сол сенімді адам өзіне өзі қатты сенімді болса ол емші домшыға бармай өзін өзі жаңағы ы ауырмай ауырмайтын жол іздеп
жаңағы ауырған ауырғаннан кейін ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс қой деп ойлаймын
ы енді негізгі сұраққа келсек жаңағы мен қойған сұраққа келсек
дәрігерлердің енді айтып отырғандары дұрыс
өйткені емшілердің өздері де сол дәрігерлерге барып емделеді шындығын айтқанда
ыыы емшілер де ол ы ол олар да сол алланың осы бір алланың астында жүрген пенделер
сондықтан ы емшінің ішінде енді мен ол барлығына бірдей топырақ шаша алмаймын бірақ емшінің ішінде емші бар но олар өте сирек
ал ы мынандай ыыы мына жаңағы мешіттің жанында құмалақ ашатын басқа қазір ана қарапайым халықты ы алдайтын емшілер көп
сондықтан адам ы емшіге барудан бұрын алдымен өзіне сену керек те ы жаңағы ауырмайтын жол іздеу керек
ал нақ ауырып бара жатса дәрігерге көрінуі керек
емшінің өзі дәрігерге барады дегеніңіз емшінің өзі дәрігерге барады бір тақырып болды ғой бағдарламаға
емшінің өзі дәрігерге барады оның бәрі ол шындық қой шындық
ал мынау аян береді менің түсіме кіріп ы аян берді мен содан осындай болдым деген оның бәрі енді құдай өзі кешірсін оның бәрі өтірік
енді қалай аян берді
алла тағала ы жаңағы пайғамбар адамның түсіне енді деген мен оған сенбеймін рахмет сенбеймін
анаргүл ханым осы расымен де осы студияда бірнеше бағдарлама түсірдік
жұрттың айтатыны емшілердің бәрі психолог дейді
неге психологтар емшілікті менгеріп алмайсыздар
ақыры емшілер психологияны меңгеріп алыпты ғой
енді і психолог ол жаныңды емдейтін енді ыыы мамандық болып отыр ғой
біздің алдымызға келген адам біз тек қана жақсыны меңзейміз
міне мен осыны айтып отырмын ғой
бәлкім емшілерге баратын аурулардың түрлері болуы керек шығар
сынық қатерлі ісік обыр туберкулез емес керісінше жүйке ауруларымен ғана бару керек шығар қалай ойлайсыздар
өте дұрыс айтасыздар мына психолог пен мына емші жігіттің айырмашылығы аз болып тұр
ана жігіттің қолында тек қана жаңағы сайман нелері бар ы асатаяғы дауылпазы
екеуі де бір теманы қолдап тұр ғой ы
рухани азық береді екен бұл кісілер
өте дұрыс мен жүз пайыз сеніп отырмын
мына жігітті қалған емшілерге сабақ беретін адам қылып қою керек
бағыты өте дұрыс жоқ оның ұстазы бар ғой бағыты өте дұрыс ұстазы болса да
аллаға бәріміз сенеміз алла әр нәрсеге біреуді себепші қылады
мына жігіт соның өзі деп ойлаймын түсінікті аға рахмет
бақсыға барып көрікпелдің көмегіне жүгінуді дұрыс деп санайсыз ба бұрыс деп санайсыз ба таңдау өз еркіңізде
әркім өз өмірінің қожайыны деп жатамыз ғой
ал егер дүниенің соңына түскен алаяққа алданып жем болып жатсаңыз тек өзіңізден көріңіз
себебі хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана аман сау болыңыздар